L'eventu chiù ùtili unni appi la possibilità di putiri mparari chiù cosi, secunnu mia, fu lu perìodu di quannu jivi a l’università. Chissu fu lu perìodu unni pi la prima vota nni la me vita, essennu nni nàutra citati, m'avìa a fari tutti li cosi di sulu, comu cucinari, lavàrimi li robbi, puliziari la càmmara, fari la spisa, jiri a l’università eccètera. Grazi a ssa esperienza criscivi comu pirsuna.